କ୍ଯୋଂ ମାନେ ସଵୁ ଜାତିରୋ ଜୋନା ସୋନା ଚତୁରୋ ପସୁ ଉଠନତୀ। ଡଲ୍ଫେନ, ସିମ୍ପାଂଜୀ, ହାତୀ, ଅକ୍ଟୋପସ ଏବଂ ପାରା। ବହୁତ ଚତୁରୋ ଏବଂ ଅନୁଭଵ ସାଲୀ <hesitation> ପସୁ। ଉଠନତୀ କ୍ଯୋଂ ମାନେ ସଵୁ ଜାତିରୋ ଜୋନା ସୋନା ଚତୁରୋ ଉଠନତୀ।